طبعا اللعبة اللي نحب نحبها بروحي ونحب نركز فيها هلبا هي لعبة السودوكو، تساعدني واجد وتعطيني تحدي في الذهن، <hesitation> وجت معنديش ما ندير نحب نكست عليها على التليفون أكتر شي لعبة حلوة وكذلك هي لعبة القطار اللي يجري حتى هي في التليفون.